ඔබේ අසල්වැසියන්ට පිස්සු. ඔවුන් මට කිව්වේ කුමක්දැයි ඔබ දන්නවද? <hesitation> ඔවුන් මට කියනවා <hesitation> ඔබ <hesitation> පවුලේ අයත් එක්ක ඉන්න හරිම අමාරුයි කියලා <hesitation> ඔබලා නිතරම ඔවුන් සමඟ රණ්ඩු කරනවා කියනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ට <hesitation> නරක වචනෙන් කතා කරනවා කියනවා. ඒ වගේම ඔවුන්ගේ පැත්තට හැමදාම කුණු රොඩු දානවා කියනවා. ඒත් එක්කම <hesitation> හැම තිස්සෙම <hesitation> ඔවුන්ට වඩා <hesitation> ඉහළින් ඉන්න <hesitation> බොහෝ දේ කරන්න <hesitation> ඔබ නිතරම <hesitation> දඟලනවා කියලා ඒගොල්ලෝ කියනවා. ඇත්තටම මට හිතා ගන්න අමාරුයි ඔබේ අසල්වාසීන් මේ කියන දේවල්. මොකද මන් හොඳින්ම <hesitation> ඔබත් ඔබේ පවුලේ අයත් ගැන දන්න නිසා <hesitation> කොහොමද මං ඔවුන් කියන දේවල් විශ්වාස කරන්නෙ. මං හිතන්නේ <hesitation> ඔබේ අසල්වාසීන්ට <hesitation> ඔබත් සමඟ ලොකු <hesitation> ඊර්ශ්‍යාවක් තියෙනවා. තරහක් කියනවා. ඒක නිසා තමයි <hesitation> ඔබේ නිවසට එන අයට මං හිතන්නේ ඔවුන් එහෙම බොරු ගොතලා කියන්නේ. ඔබත් එක්ක අනිත් අයවත් හරහා කරවන්නයි ඔවුන්ට ඕනෙ. එහෙමයි මට නම් හිතෙන්නේ. ඒ නිසා <hesitation> ඔවුන් සමඟ ගනුදෙනු කරද්දී <hesitation> ගොඩක් පරිස්සමෙන් ගනුදෙනු කරන්න. මං හිතන්නේ ඔබ වැඩිය ඔවුන් සමඟ කතාවට නොයනවා නං තමයි හොඳ.